أول شيء, حاول تستدم المكبس, المكبس التبع التصريف وتضغط عليه بقوة, تمام؟ إذا ما نفعت, جرب تسكب يعني أو تصب الماء الحار مع خل وبيكربونات الصوديوم, لو استمرت المشكلة, استخدم سلك التصريف, ويا ريت يكون طويل, عشان تطلع الشيء اللي ساد.